Australiape <noise> ñavae tembiureta, jaeko, <noise> pastel de carne, <noise> carne de canguro, <noise> filete de atun, parrillaregua, <noise> kua oyeapo Australiape, jaeramiñovi <noise> ñanoi barbacoa, palito <noise> de congrejo barracundi <noise> jare de jemite <noise> kua alimentoreta <noise> jaeko típico jokopepe